Va'etenga je mari kosde didi gotel ha yeso be gotel ha bawo, kosde mai balejum on chewdum. do mari, hore gotel be babal jogugo hore mai jude didi, do mari babal joduugo gotel towdum ha goddo va'ata joda sai babal jodugo ha bawo je to a hosi goddo va'ata joda sai bo do mari kuje dampugo guda didi ha les je goddo watata kosde mako guda didi dampa ngam dilla.